Himbe lesdi mai do borna Limse fere-fere. Limse petel-petel be limse manga pat bedo borna ngam be sura bandu mabbe ta be wancha ndusul. Surungal boddum ha ummatoore ngam wala mo foti laara bandu ma.